Ma na ka të thom të ftetën ngë më vjen ndutu facili të maxhinar një shurbes del generi, i duhet shumë fantasia, ngë e di lurija e thëshja: „jam këtu sipër, ejani e më mirrni“ però çë di, ngë jarrënj të jap një rispost më approfondita.